حشرة نجول الدبور، لأن الدبور يشتغل في نظام، ويشتغل مع جماعته، وما يستسلم، و- وب- وبأضعف الظروف يصنع بيوت، يصنع- يصنع حاجات، أماكن ليه وكذا، فالدبور ح- حشرة ملهمة.